Air conditioner khe kaisa nokbar telkar khaima jontro ba machine. O machine bai room bisingni kutung nokbar no fataro khibiwu tei fatarni telkar nokbar no bisingo tubu o. O machine o kwbangma manwui tongo jemon evaporator compressor condenser refrigerant tei expansion valve. Evaporator ni kaam khe room ni nokbar kutung no fataro khibinani. Compressor khe refrigerant gas no sebo tei kutung nokbar no fataro khibinani chubachu khai o. Condenser khe fataro thepajak fen bai nokbar ni kutung no nongkhor nani chubachu khai o. Refrigerant khe bisingni kutung no fataro khibinani chubachu khai o. Expansion valve khe fataro thangjak refrigerant no telkar khai o tei o refrigerant o bisingo tubu o. Amtwui hai khe no kaisa air conditioner kaam khlai o.